Aleoko aloha mijery filma mampihomehy satria mampalahelo ve, lasa mitomany foana enao, fa de lasa mitombo ihany koa ny rarin-tsainao. Aleo mijery mampihomehy satria iny mba mampiala voly. Mba mampitsikitsiky, de mba mihena ny adi-tsainao eo ampijerevana ilay film.